Bea a mokɔr yɛ a na m'enyi nnda dɛ hɔ ɔbɛyɛ fɛw naaso mokɔr yɛ a hɔ yɛɛ me fɛw yɛ bea kor a wɔfrɛ hɔ Enum. Beebi a kurow ne da no na edzin no koraa metsee na menntsee da naaso beebi a kurow ne da n' ekɔ a ebohu dɛ mfuwii, ahaban, ndua akɛse, atsentsen. Hɔ muhu dɛ ewia mpo mmbɔ basabasa, woetum akora hɔn asaase ne ma wonntwitwaa mfuw ne bebree ngui. Na nsu so benbɛn hɔn ntsi nam nnyɛ na, edziban nnyɛ na wɔ kurow no mu. Ɛrokɔ mpo a botwa Akosombo nsu kɛse yi na ne nsɛndo a ɔwɔ do n' ebɛfa do. Ne fɛw na edziban ahorow a ibehyia wɔ kwan no do n' <hesitation> Na minnyim dɛ kurow a ɔtse dɛm no menya biribi dɛm wɔ hɔ.